ང་གི་ང་རེད་བྱད་རྒྱུ་བི་ནོ་སམ་ཐང་ན་གོ་ཐན་པོ་ཐོག་ང་གི་ཨོ་ན་རེ་བྱེ་ན་གྱུ་བི་ག་ན་ལོ་ཁན་ཡེ་གུ་ན་ལོ་ཁེ་ཆི། ཤུ་ཆད་ལ་ཁན་ཅི་གུ་ཨོ་དི་ཧ་ཁོ་གུ་པོ་ལེད་པི་ཁེ་ཆི་ཏ་ཧེ་ན་ལོ་གུ་བི་ཆད་ལ་དེ་ཆོ་ཐམ་ཆེས་ང་རི་གྱི་བཀད་ཏི་རྒྱུ་གུ་ཧ་ཁོ་རེད་པི་ཁེ་ཆི་ཏ་ཧེ་པོ་ཨིན། དེ་ལས་དི་ཆི་ཁོ་མེན་པ་ང་གི་གྱུ་བི་ཧེན་ལེཡ་ཨོ་ཁྱི་ཡུལ་གི་གོར་ལེ་ཧ་ཁོ་གུ་བོ་ཡ་ཁེ་ཆི་ཏ་ཧེ།